أكتر رياضة أنا وحشه فيها هي رياضة السباحة من وأنا صغيرة كنت بحاول دايما إن أنا أتمرن وان أنا أادي فيها كويس لكن كل مرة كانت بيبقى الوضع صعب يعني و وأنا كبيرة حاولت مرات كتير جدا لكن كنت بفشل دايما بسبب إن كان عندي مشاكل في التنفس وضعف تحكم في العضلات ولسه لحد دلوقتي كمان الموضوع ده مستمر معايا.